Magnampy be amin'ny fitehirizanao hanina zany le fangalana rano aminanjy igny satria rehefa megna hanina a de tsisy fofony alongany de azonao arahana elaela koà izy fa na de tsy niany aza anao miinana ananjy fa afaka hoe heriny herinandro akeo de efa izy.